سبعه و أربعين خمسين اثناش تسعه وثمانين اربعه و ثلاثين ستين سته و سبعين تلاثه و عشرين ثنين وستين تسعين هذه ارقام من صفر الى مئه ترتيب عشوائي من عشره